थाईलैंड के इतिहास हजारों साल पुराना हावय। ये देश दक्षिण-पूर्व एशिया म स्थित हावय। थाईलैंड के नाम मूल रूप ले सियाम रिहिस, फेर उन्नीस सौ उँचलीस म येकर नाम बदलके थाईलैंड कर दे गिस। थाईलैंड के प्राचीन नाम श्यामदेश रिहिस। थाईलैंड म बौद्ध धर्म के अभ्यास करे जाथे। थाईलैंड के राजा ल राम केहे जाथे। थाईलैंड के राजपरिवार म हिन्दू धर्म के गहरा प्रभाव हावय। थाईलैंड के राजा ल भगवान विष्णु के अवतार माने जाथे।